To muɨn dai ɗo rayiwa nuwɨn dai ka de wi lokacɨ mɨmma ta hamba tau kafa karfe matsɨr ata karfe matsir mɨnka ɗɨma hira nuwɨn karfe matsir ko bahɨ dɨrɓin ka mɨn buwɨn piyuwɨn piyau kuma karfe fɨɗɨ mɨn bawase za salai mɨnka piye za sal ka to miga ta tɨraya ɨna wutlɨmi ɨna tɨvan niwan ka mɨn bawuna mɨma tsɨguna ngimu kafa mɨn bawana fada mɨn ka buna fada ka ena mɨn dabɨ karya jɨ kani to mɨnka karyaka mɨn bɨna voshi mai mɨnka piya voshɨn ka ta ɗɨnsu hambata ni mukwa ka mɨn tau shikenan mɨn ma kara tau su kwafa rɨdza.